عشان أركب جطعة أثاث أساسية إذا كان يعني حجمها مو ثجيل ممكن إني أخذ الكتالوج وأمشي حسب ال- التعليمات اللي موجودة في الكتالوج تبع الجطعة، أما إذا كانت الجطعة كبيرة وثجيلة وصعبة لا بجيب عامل <hesitation> عنده خبرة في هذه الأشياء ويركبها هو أفضل.